איך ווייס נישט וועלכע מינע וועג, אויב קאכן אדער באקן נעמט ארויס די נאטריאנס, אבער איינע פון די צוויי, <hesitation> איך מיין- אדער- אדער ס'קען זיין אז די נאטריאנס בלייבט, איך ווייס נישט, אבער קען זיין ווען מ'לייגט זאלץ אדער ווען מ'לייגט צו זאכן נעמט עס ארויס די נאטריאנס, כ'בין נישט זיכער.